हाँ, मुझे टाई बाँधने के तरीका का बारा म जानकारी छ। टाई बाँधने कु एक सरल तरीका छ "फ़ोर-इन-हैंड नॉट" और "विंडसर नॉट"। ज़्यादा करके, टाई पहननू कु चलन बड़े शहरों या ऑफिस की जगहों में ही होंदु ।